Humidifidern sunii ak in huji midaas, eeh woni galakisai bisaan, bisaanif iyoo kaban kideyo, lakisai kilesiit galakisai malin galakiseet duumi womidaasai won ak virusi aminen wogosa, aninen sisas fa wonsun punguuz, akas huji midaas.